Kolonsaina any Chine ndraika <hesitation> raha resaka hoe Chine zany ah de malaza amigna anatigna sary resaresaka art regny zagny, regny ny mampalaza an'azy, akeo koa anefany ah zareo ah le fivavahana anjareo no mampiavaka anjareo, zareo boudhiste, de zany ny tegna mampiavaka anjareo.